செல்வாக்கு சமவெளியை குறைப்பதற்கான மறுசுழற்சி செய்யv. வேண்டும் என்பது சமுதாயத்தில் தீவிரமாக. விவாதிக்கப்படும் ஒரு கேள்வி செல்வாக்கு சமவெளி. என்பது சில நபர்களுக்கு அதிகமான செல்வம் மற்றும். ஆதிக்கம் கொண்டுள்ள இடத்தில் உள்ள இடைவெளி. இப்போது இந்த சமவெளியை குறைப்பது. சமூகத்தின் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்புகளை. வழங்குவது மற்றும் பெரும்பான்மையுடன் ஒத்துழைப்பதை. உறுதிப்படுத்துவது ஆகும் அதனால் செல்வாக்கு சமவெளியை. சமமாக்குவதற்கான மறுசுழற்சி அனைத்து சமூகத். தரப்பினருக்கும் நல்லது ஆகும் ஆனால் இதற்கு எதிரானவர்கள். இவ்வாறு பேசுகின்றனர் செல்வாக்கு சமவெளி. அவர்களின் நிதி நிலை மற்றும் திறன் என்பவற்றின். அடிப்படையில் உருவாகின்றது அதனால் இதை. குறைத்தல் தனிநபர்களின் முயற்சியை மறுக்கலாம்.